اول حاجه هتجيب الجذمه وتجهزها واتأكد ان هي نضيفه وكدا تقعد علي كرسي او علي ارضيه مريحه او تسند علي حاجه, تلبس الجذمه الأول في رجلك تشد الرباط وتبدا بقا تاخد الطرف اليمين تلفه حوالين الطرف الشمال وتعمل شكل عقده وبعد كدا تشد العقده